Ghani ghi Ruwan ruwakhi wi gyumuna mi ba ghu ndaka ummawa muna muna muna muna bura ca yuuwayi ya ah Ghani dai ba we’e ai khin asbitina sai mun khiya tighan mun ndaka di asibitina mun da lthin bu ndaka busau yak hiya ghinhyin ya zhan ya can ghinyhin muna sukunau ya umman lipirana <noise> Ghani wi hyi ndaka umman riga kapin bu tetanus hyi ndaka umman amma Kwaku ba ghi ndaka tsiga ghi tighana, a a ci ghishiya yan ghishiyakhi, mun t’ayi ghaman ghi ghishiya kai.